Owun re se owo tímo ka se owo eja we ke ene ma re eri ubo ilaje gha noron gba ra ra eja we gba wa o ka oburun <noise> owun ane ka ka eja we ene mo ka a kuro ene ka gbe wa ni ogbe ni iyanyin ene mo gbe wa ni ogbe ni iyanyin gba la ene ka da mu tie ni gba da ta a eme ma da to kuro ni ejo da, ene ri urun tie ti o lefun ninoron owe owun ene kele gba oma gba je gba ee urun gbe oma gba je gbo mu gbe oma keren gba re school, gba bejuto oma, ojo da de uro ka kpa, oritse ee wa je di o kpa ene, ene ma re to ghon gba a ra eja kuro, ogho oko gbe oko kan, ti a gbo gbe si gba discharge ro, ene maa ta ubo ho guo, to guo ni no guo akpa ita eren ene ma da ta to gha se kuro ene we kpe ri eren me wino gha da gha me se ma ko gha da se eje gbe oma gbe se oma biri oko, eye bejo ghawe oritse tesi use wino oronron we mo wino lune ene kele gba gho tu eju ara ene biri ana biri owo dede. Uwo wer no wuse we owo do san na ira koko esi ira ti ene gha bo jogbena, ene di are gbe eju gba ba iyene gba so wo eja we, ira ti yemi gba so wo eja we ira eren o kpe san di oghan di o wino, di ene je, di ene se ni ara, di ene gba oyo, ira eren eye we de no gere, ni tra eren ubo dede do sen mo gba da la ke, mo ka son, mo gin eyi wo ti ene biri momo ene ka se ni ara awo we keren di olamí mu eju ni de mi si se tra ti ene gba se owo eja ge keren ubo dede kpe san ni ira eren ee te ri uja itsekiri biri uja ufon ni ogbe no ira eren ene se ere owo wino ene ri oghan, mo gbe ni ori gho, ma gbe gbe oton, olaa mi gbe ni origho keren, ene re obon igbu du, di ene re gba ra ogho, ene ma da ta kuro, ene ma to uli emi bi oton mi olaare we di ene o kale, ene ka ogho we, ti o se ogho eja ti emi gba sa eja ene wa gba kuri ino, ere ti wino ma gba kuri ino tie ti ma da si bogho ene kalo gba se oje were ote se gba gha re o bojoghawe ogho kiti gba mo ri gba mo so wo eja we di oritse ma je do roro ene teri ubo dede bojoghawe.